انا نقدر نشد النفس ديالي تحت الماء حتى لتلاتين تانية تلاتين تانية يعني نغطس ونغلق على نيفي بيدي ورانس تحت الماء وجالس ونسنى الوقت يجوز يجوز تلاتين حتى لخمسة وتلاتين تانية ومبعد يعني خلاص يخلاصلي لهواء ونحس روحي لازم نعاود نطلع لصطح الماء بش نتنفس وبش يعني نعاود نفغ يعني نفغ الر- الرية ديالي بش يدخل لهواء